Ny fanatanjahan-taigna tian'ny ôlogno amin'ny <hesitation> fireneko ary tiandreo atao koa matetiky: ny bôligny bôligny <hesitation> tipahigny zany, ary ny morengy, ny bôligny basket koa.